Fômba ataoko zen̈y ajotsoana an̈ajotsoana sira koa fa mihinà? Tsy atao be zen̈y sira kôa fa mandoky zen̈y ziô no hitako abôkà eo amin'zay tsy mihina raha masin̈y be maromaro lasôsy àby io zen̈y. Karà ataon̈'ery paty fa vita àby io, irô shipsy bôkà amy ny ozin̈y àby io, karà zen̈y.